Rí tsú xu̱kúꞌ tsú nuga̱ñúú mbóa ajma eyo̱o̱ ikhúnꞌ tsuꞌ rí khúwée̱ náa̱ guꞌjuáá xtáa̱ xu̱wáánꞌ rá, nacha̱ e̱ge̱ xará, ngaa̱ xu̱ꞌku̱maxtáa̱ tsúꞌkhui̱i̱ xá náá tsúkhui̱i̱ ya̱a rá, mbó ajma̱ me egayuu̱ mangaa tsún ya̱a e̱yo̱̱o̱ jún rí ríndoo̱ rí mba̱ꞌyaa̱ꞌ rúꞌ nagáyúu̱ mbóó a̱jma̱. Gaa̱ xúꞌkhui̱ má xu̱kúꞌ mangaa tsú xtáa̱ guꞌjuáá rá tsu̱tuun rá xú̱khui̱ ríndo̱o mithakhui̱i̱ rá nacha má igáyúu̱ mangaa̱ rá, mbó ajma igáyúu̱. Ngaa̱̱ xúꞌkhu̱ má tsú xu̱kúꞌ tsú rímañuu igóó e̱yo̱o̱ jún xtáa̱ tsúꞌkhui̱ rá, gu̱tsi̱ꞌ itháa̱n eyo̱o̱ jún, mañuuu eke̱ xa rá, tséꞌngo̱o̱ áꞌgee̱ nacha̱ jma̱a tsú imba̱a̱ rá. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mangaa ñuu̱ tsú khúwá náa̱ xanáá má khúwe mangii̱n rá tsú ñuu̱ rá, náa̱ iná ejmii̱ xi rá mañuu má igóo̱ mangii̱n rá. Ngaa̱ xkuaꞌnii má tsúú tsúꞌkhui̱ ñúúꞌ mbiꞌjñúu̱ rá. <hesitation> ngaa̱ xúꞌkhu̱ má xu̱kúꞌ tsú mañuu e̱ka̱ rá, tsú ñi̱ꞌ rá, ikhaa tsúkhui̱ tsú wabaꞌ náa̱, rí náa̱ nagu̱maa̱ e̱yo̱o̱ ikhúún náa̱ xú agoo itsí, náa̱ agoo iná igájnuu xkúꞌ tsú ñi̱ꞌ, por que mañuu e̱ke̱ mangaa̱ rá, mañuu e̱ke̱ mangaa rá tséngo̱o̱ áꞌga nacha̱ xúkúꞌ tsú mbiꞌjiuu ñi̱ꞌ kui̱ rá.